மீன் தவிர நீரில் வாழும் பிற விலங்குகள் பின்வருமாறு. திமிங்கலங்கள், டால்பின்கள், சுறாக்கள், ஆக்டோபஸ். நண்டுகள், ஜெல்லிமீன்கள், கடல் ஆமைகள். நட்சத்திரமீன்கள், கடல் நீர்நாய்கள், ஸ்க்விட். இரால், இறால், மந்தா கதிர்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலைப். பொறுத்து பல்வேறு வகையான முத்திரைகள். நன்னீர் அல்லது உப்பு நீர். "